Kõigil om sõnaõigus, a ma arva, et mõnõq inemiseq kasutasõq tuud väega ärq. Ja väega pall'oq as'aq midä mõnõq inemiseq ütleseq, ei olõq lihtsält üldse õigõq mitte ütegi tõõsõ inemise jaos, ku näide hindä jaos, nii et ma arva, et sõnaõigusõl ommaq piiriq külh.